ସମଗ୍ର ଵିଶ୍ଵରେ କଥାଯର୍ତା କରତେ ହୈଂ, ଭାସା କୁଡୀ କରେଂ କୋ ସଵିଶେସ୍ଥା ଲିକା ଅଥାରେ ମୁଖ୍ଯା ଭାସା ପରିଵାର ହୈଂ। ହିଂଦେ, ଇଂଗ୍ରାଜୀ, ସ୍ପୈନେଶ, ଫରାଶୀ, ଦର୍ମାନେ, ଇଟାଲେ, ବତୁର୍ପିଜା, ପ୍ରସ୍ଯା, କୋଲାଂଟ, ଡୌଜ, ସ୍ପୀଡ୍ସ, ମର୍ଵେଜିଯାନ, ଡାନେଶ, ସିନ୍ନୋ। ତିଦୋଧିଯା, ମାଂଡରେଂ, ଚାନେଶ, <hesitation> ସ୍କାଂଟେନାଈଶ, <hesitation> ତିଦୋଧିଯା, ବୁର୍ମମୀ, ଅପ୍ରେସିଯା, ଆରାପୀ, ହମ୍ଭ ଅଂଗୁଲିଯା, କୋରିଯାନ, ଜାପାନ। କୋରିଯାନ, ଥାଈ, ଅନ୍ଯାନ, ଅପ୍ରିଗାନ, ସୋନା, ନାଵେଲ, ଡାସାନା, ଏସିଯା, ଭେଦନାମ, ଖେମର, ଅନ୍ଯାନ, ଥାଈ, ଏରୋଭୀ, ଅଲ୍ବାନିଯା। ବାସ୍କ, ଓଯ, ସ୍କର୍ଟ୍ସ, ଗେଲିକ, ଉତରାମେରିକ, ନାଵାଜୋ, ଚେରିକ, କ୍ରାଯ, <hesitation> ଇଂକୋଟିତୋ, ଦ ତୁକିନ୍ଟୋ, ଏସଂପୁର୍ଣ, ନାଵେଲ, ଗେଲିଯା, କୋରିଯାନ, ଭେଦନାମ।